ارے میاں، پرنٹر کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کرنا تو کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دم سیمپل کام ہے، دیکھو پہلے تو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا پرنٹر وائرڈ ہے یا وائرلیس ہے۔ اگر وائرڈ ہے تو اس کا یو ایس بی کیبل سیدھا کمپیوٹر میں لگا دو۔ پھر خود بولتا، ڈرائیور انسٹال کرنے کے لیے تو سی ڈی سے یا انٹرنیٹ سے ڈرائیور ڈال دو، بس پرنٹ ریڈی۔ اگر وائرلیس پرنٹر ہے تو اس کو وائی فائی یا بلوٹوتھ آن کرو۔ کمپیوٹر میں جا کے ایڈ پرنٹر کا آپشن آتا، تو وہاں پہ اس پہ کلک کرو۔ پرنٹر کا نام لسٹ میں دکھتا، اس پہ کلک کرو۔ کبھی کبھی پاسورڈ ڈالنا پڑتا وائی فائی کا، بس وہ بھی کر لو۔ ہو جاتا کنیکٹ اور بھائی ایک بات یاد رکھو، ڈرائیور کے بِنا پرنٹر کام نہیں کرنا۔ مطلب اس کو لینگویج سمجھنے کی سیٹنگ چاہیے رہتی۔ وہ ڈرائیور انسٹال ہوتے ہی آپ کا کمپیوٹر بولتا، امیا اب میں تیرا پرنٹر سے بات کر سکتا ہوں۔ <laughs> تو مطلب سیمپل ورڈز میں بولے تو کمپیوٹر اور پرنٹر کا سین دوستی جیسا ہے۔ کیبل یا وائی فائی سے ملا، تھوڑا سیٹنگ کر، اور پھر دونوں مل کے تمہارا ڈاکیومنٹ پرنٹ آؤٹ کر دیتے۔